Some of ley things that I'm always happy to talk about dah one health issue because our health is our life. You can geh all ley money if common malaria when it ready to disgrace you, not becor we having strong <hesitation> stamina and things dem buh malaria it can't play when it get you by ley time it pass by two plus yor own pah dah different story. When it come to two three four like dah maybe you will geh some mental problem. I nah see example plenty, yeah, so I like to talk about how community can be healthy so let brush our environment let's brush our road, most especially under the light pole dem, let brush under <hesitation> let's brush under ley light pole, let also clean the backyard, let's make sure dah we close our door dem soon, so those small small health talk I like them. Secondly, I like to talk about a small politics because if we nah teh our people they will not know how to make decisions. You see ley road all over in ley country bad, because of, ley right people are not elected and how will the right people be elected, becor the level of education small, more people nah educated any small thing dah people doing it big in their eye becor they know to get money it difficult, so when somebody come even you geh yellow machine jeh do small thing here they elect you, you representatives, whether ley person going receive over ten thousand us fifteen thousand in liberia here, small country like this one lawmaker making over ten to fifteen thousand us dollar where lawmakers in america nah making it. So dah those two things I like to talk about, I talk about health issue and I talk about political thing dem, yeah oh.